Inzi ridhikhu vianje, vivanga subui gushiri mapema saa kumi mbili mbukhanga salakhu karibu zidakaa kumi ndi mbolamhu nyasaye one, two, three, alafu mbukhu, ndula kuvugono, njaga vidhikhu vianje ndekhe ichai noo, vusera nizipaneako noo zichavati nde yaho, alafu ndogiza inzu yanje, mopa inzu yanje, zinguvu niziriho fuye zinguvu mbagare, alafu vana vavusho ndayarishe vana, vavee vasafi, niriholiday ndi vavigala ingo na nivi madhukhu gakhuzia musukulu vazii masakhulu, alafu ndure ingo nzizee khuviashara vianje visaluni, fungule isaluni yanye, mope isaluni yanje, ndurize vindu ilwanyi, vianguliza, viralo, zinguvu, mbanje, alafu nzikharee nindi vateja vanje vize, lwanzikhare nininda vateja vanje vizee mayambukhala ibible somakhu, kitogo, salakhu kitogo nininda vateja vanje vize, na nimba ndi nigasi ivere ya mugolova. Khorekhu khushona zirepair yezo shone khu nininda vateja. Vateja niriiza vanje khuvashuka masau, mundu nali wakhusamba lisuu sambe lisuu wakhushuka shuji. Alafu lwa riza riza marane navo mindu navi wakushuka khurinandunyala yiza khushuka khundi ushuje paka alugolova naisaindi nyolakhu nafasi yanje kidogo ndia ilanyi yanje khandi zizajire khukhola igasi yanje, yukhushuka noo yukhushona nda khola igasi yenishi paka alugolova vana vanje shukhuria sha alugolora ndishinje alafu ndolekhu matangazo galagolova gasatutu alafu inzi ngone ridhikhu rianje riweza ndio.